لا طبعا المصاير دي و النهايات عمتا بتبقي في ايد الله عز و جل و بنتركها للقدر منقدرش نحدد فيها البني ادم بيسعي بأقصي جهده ان هو يوصل لحاجه كويسه عشان ميضيعش تعبه و سعيه <hesitation> لكن المصاير كلها متروكه للقدر.